<noise> Gny tena mampalaza gny Coré Atsimo am kolotsay; da reo moa mahazo gny kolotsaigny Amerikanina reto avao. Fe gn' azy gny resaky Pop. Ao ny Korean Pop, Ao gn ny Rap Coréen. Izay gny tena anisan'ny mampiavaky azy; da reo koa mana gny fomba fiasa tena malaky sady maharitsy. Anisan'izay ny mahatonga andreo <noise> am firenea mandroso am zao totolo zao. <noise>